Kodi ti io kama ka ku chidaa'a koo ta chikaka ta zoli jiaa ku ja rápido xi a ku kiiniñaá tendaavaxi te io ka'anu anuxi do kodi jiaa ku ta naaxe'e nani jadi ke'ei kuee mudundo kodi jiaa ja tiu'uña'a ko taja nani tikama jiaaxi te kua'an xi'ika kua'anti yu'uña'ati xi ja kuundo ayiivi te xuuña'ati te ta tita ta xi ta ja mazuka xi tiu'uaña'a ko tita io te atiuuañaáka ta zoli ndaaba kua'axi chikaka ndiaa atiu'uaña'a chiko uu te kuaá va'a tiudaando'oxi naji te de'e i'ioxi.